Ohía xhí vité kudí nakuá xhini ini kuñá, ñanitanxhí nridaná ñuná kú xhité ka cobrar ná iin, hon yá yavi ka cobrar xhí ño'o uj <hesitation> na yé nrió ni xhí já xhíu ni xadí uj <hesitation> nani ká cobrar xhí tukú kudadí ni xhitañan, nitaxhía ná yo'o kavaa kaníi.